Ny fitaovana fototra hita amin’ny bisikileta an: misy ny kodiarana, misy an’ilay vatany an, misy <noise> an’ilay <hesitation> a-hitsahana izay ahafahana mamoy azy an, misy an’ilay <hesitation> ahafahana mamily azy dia <hesitation> ireo angamba no tena azoko lazaina hoe fototra an. Hay dia misy ny jiro ihany koa.